Ka ndi kina mila tha mi ndo music mi musicsion buran. ndo musicsion ndo dunia pad ndete komi bweden halawa.